Tontolawa marakel mamiho tampa mengese suu pamoyan paka, mengese <hesitation> mamiho tampa mengese pamilumiu mengese huu ore mengese pii pinaparere ee <hesitation> tampa mengese supaka supurane temengese mapio popa paparoro mengesele sur paka sumpurane mohahe marakel to <hesitation> mengese mengiho tampa mengese mundarlai apato oni sombalei.